Oimeko kua mɨmba reta oajaeteye iñakua va, ereï maetɨ matɨ ojɨi, yaguareta, tata ojɨi, erei mbaetɨta ɨma ojɨi, oiporu vaera oipɨ jembiara, ïru mɨmba reta